Eron madaniyati qadimiy fors svilizatsiyasiga ega sheriyat masalan rumiy va xafez kabi shoirlar miniatura san'ati va an'anaviy musiqa bilan mashxur navro'z bayrami ham katta ahamiyatga deb hisoblanadi.